Ndɛ mber yi wͻ hɛn man yi mu dze, edwumasɛm ayɛ dzen paa yie. Ntsi sɛ epɛ edwuma ayɛ a, na ennya abandwuma, dza ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ woarankasa ebɛpɛ nsanodwuma bi. <noise> ͻwͻ dɛ ehwɛ edwuma a w'enyi gye ho na ibotum ayɛ ayɛ no yie. Na woarankasa apɛ sika kakra na bea krakraabi na ahyɛ ase. Na nnyɛ dɛm na eka dɛ edze w'enyi dze to ͻman n'edwuma do a, ebͻtweͻn akyɛr a innya edwuma biara nnyɛ, ntsi yɛ dɛm.